oyi diya ɓa shiniwara tun epici-ra curulu mi ɓa se a mana wabe se heyɛ abe ɓawe de <hesitation> cunu ho vɛro bewa oyiri oma dɛ mu anni doso mi ɓa se a a sɛnsɛn sɛnsɛn anni sirepɛ mibin awa be twa ɲan mibinni a a a ɓɛ'a anni mɛ mu hɛhɛmu ma anni wure ɲan lowɛ be twa ɲan mibin ama <hesitation> supomu ɓɛ lowɛ ama supomu lowɛ mɛ mu ɲan ɓɛ'a su ho mu beraraso curulu mi ba se a ɲunle san a boni ɓa se donk to han me se han besosi mɛ ma'o minna a ya itilize un resitoran-nɛ in a a hɛ